telecope nei e'don naftire daa rabbe guda didi bindhuom vie lensis ko kuma miro lensis mei ko miro mei ko daa raddo mei nei e'don hoosa haske o'n wadda haske be kusa sai a laaruko mei sai dasa e laaruko mei wardarghu kusa haa e'laarukoo mei haa banduu kompiyuta haa banduu telescope mei toh a waati gite ma hander eye space alaaren ko ayi laaruko mei mangha kuma kusa be ma amma haa zahiri daadhom be ma gham daa raddo mei don mari e'ko jee hoosata hunde deidhom ma kusa e'gite ma